Karazana kafé: tsy anakiroa avao ley misy aminay aty, <hesitation> misy amin'ny amy sase efa vovony, misy koa le mbola andrahoana, endasina le mbola voaniny iny, amidy amin'ny kapoaka izy aty de endasina aloha de avy eo tontoina.